Usuk ke isọñ ebi owu enyene ọkuk ekiene nte enye adade okuk nsie oro anam, ikemeke inyene idaresid koro mme owu efenede feñe ekpọñe, ọkuk inoho owu ineonesid, owuidaha ọkwe idep inemesid, ọkuk ededi edi- diana o ededi edire ke inemesid emi owu enyenede, ndin inemesid oyokho ati inemesid otuke Abasi, Koro nwed Abasid nsian nnyim ete ke Abasi inoho nnyin si idiọkde, edi se Abasi onode nnyin edi mak otudo idaresid kpukpru ọyọkhọ, edi ke Abasi ke ikeme ndinyene inemesid owu enyenede Abasi esine ke idak mba Abasi, owu oro enyene inemesid uyọkho idaha